أعتقد يعني إني أملك حوالي الخمس إلى سبع أزواج من الأحذية <hesitation> أستخدمها في مختلف يعني المناسبات، يعني بالنسبة للقبعات فعندي ثلاثة تقريبا <hesitation> بالنسبة للنظارات عندي تجريبا اثنين النظارات العادية ونظارتين حجت شمس، يعني أحب أتنوع في الخيارات حسب الموسم أو المناسبة، وإنتي كم نوع أحذية أو قبعات أو نظارات يعني ت- تج- تملكينها؟